<hesitation> Karazana labiera fantako zao anh: misy labiera blonde anh, de misy labiera blanche anh, de akeo koa labiera sotra. _x000D_ De ny mahasamy faha ananjy <hesitation> nanjy regny anh, <hesitation> amin'ny alalan'ny sirony alongany, sy mitovy si labiera blonde sy blanche, de amin'ny alalan'ny taux-nà alcool agnatiny.